सरौता है जिसे मच्छी भी कहो जात है। एक पारंपरिक पेशेवर होत है। जो खास दाम पर मेवे और सूखे फलों को काटन और खोलन में काम करत है। यह प्रक्रिया काफी निपुणता और अनुभव की मांग करत है। कहे कि मेवे जैसे कि बदाम, पिस्ता, अखरोट और काजू को खोले बिना अंदर के पदार्थ को नुकसान पहुंचाए खोलन पड़त है। सबसे पहले सर्वोत्तम मेवे के प्रकार को पहचानत है। हर मेवे को खोल अलग अलग तरीके को होत है। उसे खोलने के तरीका भी विभिन्न होत है। सरौता के पास विभिन्न प्रकार के औजार होत है। जैसे कि छोटे हथौड़ों, चेनी मेवे काटन के लये डिज़ाइन के लये चाकू मे मेवे को उसके आकार को कठोरता आधार पर सावधानी से पकड़त है। अगर मेवा अधिक कठोर होत है। तौ वे पहले हलके दबाव डालत है। ताकि उसको खोल टूट जाए। फिर अंदर के मीठे हिस्से को निकाल निकालत है। कभी कभी वे मेवे को हलके या गरम कर लेत है। ताकि खोल और अंदर के हिस्से अलग हो जाए। इसके अलावा कुछ सरौते मेवे को पुरानी तरीके से दरवाजे या खिड़कियां के बीच में दबाए के खोलेट है। सरौता को काम केवल खोलन या सेविन ना होत है। बल्कि वह मेवे की अंदर गुणवत्ता को भी देखत है। कभी कभी अलग आकार के मेवे खराब और सूखो होत है। तौ वे उसे अलग कर लेत है।